ഗേര്മന്യ് ബോജന പദ്ദഥി ബാരി വൈവിദ്യ മധേ। ആദിപുന്ദു പ്രദേശിക വിബര്നതേ ഉത്കുദു ആദിപുന്ദു। ഐതു മാമ്സ അക്കി <hesitation> പദ്ദലി ഹാലു। ഉത്പത്തി ബോക്ക ഗേര്മന് ഉത ഗത്തി രുഛില ആദിപുന്ദു। തൈര് മല്പര ഏജി ആദിപുന്ദു ഐതു മാമ്സ ജസി। ഉജ്മല്പിര കലു ഭ്രേഅദ് ബോക്ക ബേക്രി ഥിന്സു ജസി। ആദിപുന്ദു ഐതുല ബേതേ ബേതേ വരിഏതിഏസ് ഉന്ദകല്ന। <hesitation> പോതേതോ ജസി ഉജ്മല്പിര। <hesitation> ആലു ഗദ്ദേ ദ മുക്കിഅ ഹര ബോക്ക ഔലു। അക്ലിഗേ ഏദ്ദേ പ്രോതേഇന് ഥികുന്ദു ഐതക്ലിഗേ।